أرقام عشوائية من صفر لخمستاش ,ثلاثة, ثمانية ,واحد, خمستاش ,سبعة, إثناش, خمسة ,صفر, عشرة, أربعة ,أربعتاش, ستاش, حداش, تسعة ,اثنين, ثلاثاش.